Min kam, mi suɓii mi ñaama ñaaminda ɗum ɗum jonngi to lesdi Italiya, ngam ñaaminda maɓɓe ɗum a tawa e ɗum ɗon mari kusel ɗum ɗon mari kamburu mbujo ɗum ɗon mari haako ɗum ɗon mari spices e ko nandi e noon.